मय पुलिस के फोन कर रहोहौ काहेकी मय कार चुरानबालो चुट्टाके देखो हौ । मय पुलिसे फोनमे ऐसे कहि सकत हौ नमस्ते मय नन्दलाल मसक रहो हौ मय तुमके विशेष जानकारी देन चहत हौ । मय अभय क्याम्पस रोडमे हौ । मय एक आदमीके कार चोरी कर देखो हौ । चोर कार की ढोका खोलत रहए । और कार चलन की कोसिस करत रहए कृपाय कार चोरीको घटना के ध्याम मे धर तय कर्वहि करन तहन ताहि मय अनुरोध करत हौ मय और विवरण फिर जानकारी दय सकत हौ ऐसे करन से पुलिसके फिर सजिलो और चोर पकरन सजिलो हुइ सकत हए ।